Ia, antony ilàvan̈a painsy, maromaro zen̈y ten̈a antony ilàvana izy io. Izy io zen̈y an̈isan'ny raha maro zen̈y asanany. Afaka an̈apahana fily ndreky kabila àby àby io zen̈y painsy. Aviô koa fa misy karà ataony irô vÿ io zen̈y koa fa tianao abiloko, tian̈ao zen̈y tianao zen̈y amboarin̈y fôriminany, i painsy io zen̈y an̈amboarana izy. Karà ze zen̈y azoko volan̈iny.